मोहके का लगता कहलेतिति हम्मर खानामे जौन नुनार मेरके खाना रहता ओम्‍ने धिरे धिरे नोनके मात्रा फेकुन घटाइ सिकजिता कैसा लगता । काहिककि नोनेकेल मिठ करैता, नोनेकेल तेना सोहबैता कहना बात ना है, नोन कम डारके फेकुन तेना ओहके मिठ बनाइ सिकजिता । जैसेकि तेना ओहके मिठ बनाइक तहनि हमरे ओम्‍ने प्याज डारे सिकब । लासुन डारे सिकब, अदुवा डारे सिकब, मिर्चा डारे सिकब, अइसने करके तेल डारे सिकब । यदि जिरा है कहलेतिति जिरा डारे सिकब, धनियाँ ते हम्मर घरे रहबे करता धनियाँ डारे सिकब आउ जाके सिजनमे टिमाटर फरल है कहलेतिति टिमाटर डारे सिकब । अइसन तमाम मेलके मरमसाला हमरे तेनामे डारब कहलेतिति तेना मिठ हुइजिता । यदि सबमेलके मरमसाला पुग्गेल कहलेतिति ओम्‍ने हमरे डेढ चम्‍मच नोन डरति तौ उ समयमे हमरे एक चम्मच डारके फेकुन उ तेना ओहके मिठ बनाइ सिकब । अत्तेकेल नाइ हमरे एक चम्मच डरति कहलेतिति आकु सब मरमासाला पुगल है कहलेतिति ओम्‍ने आधा चम्मच नोन डारके फेकुन तेना ओहके मिठ बनाइ सिकजिता । अइसे-अइसने करके नुनार केल नाइ हमरे नुनारके बदलामे कबु काल गुरु उरु खैना फेकुन खाइ सिक्बा । यदि रोटि उटि है कहलेतिति ओम्‍ने बिना नोनके फेकुन आउर आउर तेना संघे फेकुन खाइ सिकजिता । चेहे जा हुइलेति फेकुन नोनके मात्रा घटाइ सिकजिता कहना बातभर सत्य है ।